Сабз ранги табиат ва оромист. Ман онро бо дарахтҳо, алаф ва ҳаёти нав пайваст мекунам. Вақте сабзро мебинам, эҳсоси осоиш ва покиро дарк мекунам. Ин ранг рамзи умед ва навсозист. Барои ман сабз ранги тозагӣ ва тавозун аст.